Kô <hesitation> loko orange ndraiky ai, <hesitation> mampiseo fitiavagna ai, de <hesitation> mampiseo fankasitrahagna koà, de <hesitation> matetiky ampiasaigny ami resaka hatsarantarehy ary fietsehampo malefaka koa, deha raha tônga agnaty lôhako vôlôhany kô fa loko or-orange zegny ai de <hesitation> orange-orange- voankazo le fruit le orange igny.de <hesitation> zay. <noise>